Dum watta ko to ndinkiɗa technologie ko ngadɗa foof technologie daga ndenno ma technologie e ɗon faa joni ɗum waɗata ko neɗɗo ko yimɓe njooɗo wala technologie ɗum watta ko